A soodan kulerŋaaji tati ɗi kaajeɗaa ɗii, ndeen kaa ndeentinaa ɗi ñohaa. Tawee ana waawi wakkeede. Nii kaa so a waɗii fu hawran jaati e ko ndaarataa e kuleer kiɓɓuɗi. <hesitation> Min kaa too nii hakkilan yaari. E nii woni faamu an.